سلطة الفواكه بتعمل يعني ممكن تجيب موز وبرتكان وكمان حبه يعني <hesitation> مثلا جوافه تقطعم كلهم بشكل صغير صغار صغار صغار وتضيف البرتكان تعملو عصير او تعصرو تضيف ليها يعني مع المزيج ده كلو و تختها شويه في التلاجه وتقدما علي كده يعني قطع صغيره تتقطع قطع صغيره وتتمزج مع بعض تتلخبت مع بعض